يجد صعوبة في ممارسة <hesitation> ممارستها بإستمرار، <hesitation> يدمج اللغة في يومياتة، يشوف الأفلام، ويسمع الأغاني باللغة اللي يتعلمها يبغي يتعلمها- يتعلمها، ويلقى حد يتكلم معاه لو مرة- مرة في الإسبوع، باش يولي أكتر إرتاحية و ثقة <hesitation> ويتعود عليه المحادثة <hesitation> التعليمية.